Éyaha inja apulopulo ara yo nang injé umé aan umimé bon nikinkéén ékoré, siyahoom nijuhé irok sipulohaam pulo marok éni sipulohutoom baat ijoow bétoon éyaha, yo bu gatoroom. Baré do gamaat ganjé nang injé par exemple nang injé anja imaat so mé marok siñoow ahé nakénoli kéén jak yo écimé hani ijoow bétoon éyaha inja épulohaam pulo. Nang ganja gukuur to mé sindo, éni ukuur to éyaha jak yo bépulohi. Yo bépulohi, bépulo gulé gara to yo écimé alaal béñoow fang gucé éni gukuur to siyaha sindo gulé bugara to béjoow fang nak guŋa yo guréri mara wa bakuré babu bujagé, nusinsinjo écoho jak, bacohowé baan écoho mé bo bujagé éni bacohohé baa usin yo mé bufégut bat épulo to gulé bugato yang yayu yo écimé éfara, éjaméén so pépé éni aan ukuur so jak bat bayi so bugalakoto yang yayu si biit éyoow baan nusaan baan dsibiit gasébi aan éém.